<noise> tegna mialatsigny zalahy eh, izy igny tsy kigniah i fahataragna igny, ary zah zegny efa tsy amerigna amignazy eh, <hesitation> tsy magnino amaraigna zany iii, hiantohako kafe nare jiaby eh, kafe mafagnafagna.